Ny fika fanatonoana sakafo tsy misy atahorana, ohatra hoe mahandro hena, diovina le raha itonoana azy, avekeo koa, ohatra hoe: andrahoina tsara atao masaka tsara zany ny.